نتصور أن الأهم من الانسان يركز على السعادة الشخصية نتاعو، كيركز هو على السعادة الشخصية نتاعو ويكون سعيد ويكون فرحان ويكون ينجم وقتها يأثر على المجتمع، كتب انت ما عندكش في حد شي وتبدا متغشش وتبدا ماكش باش تنجم تنخرطت مع الناس ومكش باش تنجم تساهم باش تحسنوا المجتمع، أما كتبدا انت سعيدة تنجم تأثر على اللي دايرين بك وكل وكل شيء موجود حولك.